Auk kama mesmes, ngua thamen bak kama mesmes, amesmes mamar ngat amesmes mamar ngat ma nge chi ma mamar chia nge chi chap autha chedengi de amarki. Kama mesmes ma amesmes ma ngua thamon bacha ngat se chia, kama mesmes de amesmes maumelam cha ngat de che rang ma nge nave namat kama gunanmangat de ngat da ngebes sia amer ngat. Dak kerang ma nge nave kama aat da abik da mer ngat. Kama ma mesmes ma nge nave va loat de autha mesmes abik ma asik vadi utecha ngst. Marmar moa de utecha ngat, dacha krang ma nge nave chia gunanmengat de chisnia ut tat dak chini angebes sia u namat ma klan chia chocl damna thichik, mubang ive de chok utes choiku, utes nevet kama mesmes ma nevet kama lat de teathik, mubang ive, ive de utes nave kama mesmes klan nave ma nave ka lat. Ngia derem chia avangbichai da mar ngat, da ngebes na nga ma git oatha ngat ma klan chia tha tu anga magit ma klan chia marme ngat pacha ngat ura git. Anga ma <hesitation> thang ma sik nge chi slavo na autha ma chedang daka koma mesmes ma nge nave nge met kama guananma ngat avabichai da cha tu kama ma aguang ngi thong save de ngebes sia mar ngat. Ta tu ngat save diva sik kave ma uth tlu ngat thia a mar nget diva vadi chia u tes ngat dak chini pe ma u tes ngat avichai de ngi chi slavo na autha ma chedang. Ithik de vadi ngu vaves sia. Kama mesmes ma nge nave neva chia guanan ma ngat duchule ma utha ngat masak, nge derem chia ngat da mithu nosat de ngat da se nge thi, nge thi slavo na autha ma chedang, nge chi chena na uth da angebes mamar hia kule chut machulul, mundie ma cha ma mesmes avangbichai ma nge nave nevet kama ama gunang ma ngat de nge chichina na ut ma klan chia vachi klan chia utes ngat de <hesitation> u chi nari chia amer me ngat doki vadi u na mu utes ngat dak kini angebes thut derem chia a mer me nge cha vichai da, anga thama slavoingi ngeve asik nge chan <hesitation> bacha nge nasot. Dak bama mesmes ma ngenave va lat, amesmes a bik ola amerngat marik. Ngias kama mesmes ma nge nave neva lat demamar chia chule nge maulul. Ngia thet de mamar chia kule nge de ngia thet de chama medik angatha ron doki nge deng be chia bilar ka na nge mamar. Da ngebes mamar chia ngi na lu klan chia alevar klan chia vadi macho nge giama chedenga ura klan mania mundu ma ngia derem chia avik ngia derem chia kama mesmes abichai ma ngia tes chedengi da marki, acha rot ki di mamar chi chisnas chulo chut da maulul. Dak utes kama mesmes nge ma kama gunang ma ngat da ngebes mamar chia nge na michina na autha chedeng de chule nget maulul. Alever klan da ithik chai de kule va kamu medik amania klan da macho nga nge mudu ma never. Kama mesmes abik ma nave nevek kama a gunan ma ngat ma utes ngat de nge chi von ut te chama rem.